हमरा देखला भर में आदमी सब पहिले पहिले के दतहुन के रूपमे ब्रस कैल जाला जौन चाही बासके निमके डाढ से दात धोइत रहे लेखिन अखुन ताके समय मे सबजाना आके कथी करइए की ब्रस किनला के वाद मे दवाइयो लेवे के पारइए दवाइ ब्रस में राख्ला ले बाद मुहमें धके ब्रस कैयल जाला यिसे दात साफा करेके खोज इए लेखिन पहिला के उपाय में अकुनता बनिया नहोसकेला काहे की एकरा एक ऐसे कौनो समस्या हो सकेला कौनो ब्रस नरम होवेला त कौनो काडा होवेला काडा ब्रस से दा तो निकल सकेला आ नरम ब्रस से साफा होवेला उहे से इतना होसियर होए के परी की ब्रस कितना लगरालाके बाद साफा होई यिसे दातो नगनाइ औज।